कनाडा हर आज से पंद्रह से तीस हजार साल पुराना उत्तरी अमेरिका अउ एशिया के बीच म पूल के काम करथे। एक हजार ईसवी म एक टो वाइकिंग खोजकर्ता ह कनाडा म बस्ती बसाये बर सोचिस लेकिन ओ हर नाकाम रहिस।